En én, mda bee sere bõroh dẽé, ẽ déé alu déé m-nyiegeabu nyor dẽé é mbẽɛ̃ me-ah dõ, sor m-ãã dãã lo bira dẽẽ, bẽẽ meh ẽẽre bu mãã ẽẽ. Mbee zii su na baa zum tɔh twuni kén sãh yere kara neh na. Bari, m-ue-e yor eebu sah leera bari nyorne bẽẽ kor bari é doora kɔr m-mue dẽẽn lõõ dɔɔna bira déé é mbẽẽ me-ah Mbẽẽ bira mããn sah mbẽẽ yãã ããn beh-lo sah yaah, yãã ããn kpatɔ sah yaah. Ãlu déé mbẽẽ kue pya na kooh sah ba bẽẽ lu tɔ, ba ue-e yõr me-al, me-al sah meh neh. M-yóp, m-yóp yóp, m-kpa yór sah yóp, pya na kooh ne mm i-yóp yóp i-gbãã ẽrẽ eebu kɔr. Bari edoora kɔr m-ledum sah é sua dɔɔna zua su gbããn na zua Mbẽẽ bu-i na zia kɔɔn, m-yãã mii, i-ɔ̃n mii, i-de nu, i-ẽrẽ eebu, i-yõp yõp. Sor i-ãã dora-wó sah, i-gbaa na ghe i-ghi tèn kẽn sah kɔr-nia le-mue sɔr, sah gbaa tɔɔn mme sor zii, é yii. É ẽrẽ eebu. Mbe dãã na ghe lee le lo déé nyor bẽẽ a bere déé eebu.